<hesitation> ebe kigyashi nizgini kweyi ba yoza nisho motu woni abaga, ebi gyaku iwo, owoni ogyomebe mani, owebe ko tiyi koza kohaha, oya kwagyenu kwagy miyo, ga ga kuloagwu oni ebi gyaku yatiyi kiyu oga kwogwu oni ebi gyaku yatiyi kiyu oga kwogwu owoni omiyo ya alh, oya kanu miyo, kweyi ya yi ku, ya yoha, egye kwu abuga ke, oya ha su hebe kina, aheoza mani ba hebe kina aba hoje gogo lalo, awoni abaga kizi wo emeye ya ngma atiyi hoza koha oga le ban Byo ni ibigyaku ya ni dede, oki loshun ko nyinya onebe kwashusa kwe edo kebe wonyo nya ono neshishi, shini onakwo, shini onagye manu biza kokoha, mumani wo iwopashi iwopashi anu lema biwokole ni dedela anu ya hoza ni gboyi oki zi owoni obose kolabo koza hoha oya yawo yawo neneshi, oya oki ya nyi nya, oya laba owoni omuza kohoha oya kanu myo, olanu ni wako nyinya oya nyinya ya zokwu kwe seida a oh webani zi aki bayoza ni shomotu ko ma ni oma.